Mopeti ara jukurai aesa jae jei kuraita ko yayemonde porque mbaeti ma ko tenonde rami ipuereta jaema kuraita ko añae ko vuaja ma arire ko oyepoepi eteima jaema jaeramo kuraita yayemonde jei jukurai imiari erei ko kirai ra se mbaeti vi amae je ikavimbae, sevegua ipora a sevegua